ʻO nā meaʻono maʻamau ʻo ia hoʻi ka mea wanila, ka mea <hesitation> waiū paka, a me ka meaʻono lā hānau. A leila loaʻa nā mea me ka huaʻai i loko. ʻO ia hoʻi ka meaʻono ʻōhelo papa, ka meaʻono keli, a me ka meaʻono piki, a me ka meaʻono lemi. A leila loaʻa pū ka meaʻono kokoleka a me ka meaʻono kokoleka weleweka.